Yar kibaku ata hyatiryar nam tiyar zindi apir-ah eni kulini-hani yar kibaku gar asali wunjil nir kibaku ni wa ah, mura bara sakandwa, murabara sakandeh ko kidi wa tibur nir fanin rayuwa mur-ni mura bara kapir kamur ya sirmur aka khir mur!! Timura bara aka khir mur!! Ani tin tiyar hyati nir apir kabila kibaku yardi zindi apir-ah eni yar liha khigi wa, khigeh, zisinam kuldah akwa nyar kibaku, kuma yar kibaku, yaraka dufu nam aga kurai sinyeh, ko mifegeh wanan aga <hesitation> sankurai sinyer aka duwa-duwa ndadi abaran apir asina ga labar ka sienini gada labar aka sini adiwa toh kibaki anihi ma, ko nasarar tarasi ka burta wal aladeh toh nasarar zi kasa tizihah pir ah-kah gir kibuku ni graka kaida so amma ashina harma dar hapir dadi yenkeh yenkeh apir-ah eni kidini-hani ti salhir yar tara hapir ga yasi apani ndi kuba tini ka haunde dam anti banda ashena har daga zamani turai nir ashina muradi aka sarki na, mur zindi sini apir sani diya mumi murdiya duwa duwa suwa ko mura diya hapir adi eni murada <hesitation> kantisu. Apir kura da bara wanan wa toh mapirgi silki dama tigabara apir yareh kadar ji ajinyeh gadasini nam tiga mizi aya nadir weh ko ga nadir ma, yar kibaku yaradi ah sigi appir ka yar hapir ah kayar yah bauta wa apir ah eninini, kayar yah alaleh wa, kareh tigate gsal gazimyeh, she mapir sitani anti ga hapir to azirameh katahu kama ndnuha kama ndnubazi ajiyeh amma yarza yaradi aka dufu yaradiya kar appir kayar hyasu aka wanan wa toh, akwa kubakur-muri, <hesitation> kidini-ahani ndi bara nir lanankur-ni nir nir kuhikur ni apir kayar puti kindom murri nir emirar murri, tohndya ndya ndya ndya tun daga source apir nir maina maji toh maina maji ndya ndya ndya ndta puti wan di tsuwa ya ata kara nir malakachala ma, ndya ndya ndya, nditaputi wa so sas bagta suwa filti ndya ndya ndya ndtaputi wa anti eni kulini-ahani tidi napir to kudini-hani tunda mura puti kahi ni wani, eni kupur bula ma kalini zada bara apir kayi puti nir hakimir dar kalini dai nir kibaku apir sch ma dputi nakami nkwa kojani murfeh kozuwa kumeh eni kulini yarka kibaku nir kwigu. Mai garu, ba kuma aka nir balala aka nir balala si deh. Amma paldu nir marghi, palhi kuma nir kibaku. Nir kibaku ni kuma marghi goya puti kmata dar atidi happir, kyab ki ndakti gwa-gwa ka kilai <hesitation> glam ayakara ndakti gwa-gwa ni soani tiyar hah tidi hapir toh eni kulinihani ah gata nya suaman tunda har tara henti npa gabada anti eninini kwabeh tinde nentidar akwanda eni kulini hani balala kulini hani ma, zaka hakimir ni anti hakimi sideh amma palblu kubar ani akwa balala dumin inda nan ti kuti henti daruni tar kiti hapir tsodi aya taraweh toh bayan da tse-aya kraweh, enini yaraka nir kwauti kari, yaraka kwaulikari akwa indanar kuma <hesitation> seboda yaradiya ka nir apir nir nir nir kuhi kur nam chikakkeh wa, yara wanir shehu borno antindi hapir dole enini nda layar vua, ndi tura nayar vaa eni zukwa kautikari dama tankimir ma kafiri tida hah kibaku kara to ndhban da, kibaku ji akwan da toh rayuwar kibaku gara yara diyabara silaka enini apir ah enini ka yar bara aka ndiwa bayan ti manda siaka nir hakimir kibaku, toh ndihapir dadiabara wa iya iya iya iya ndya ndihapir toh silaka tida hau namur nimur kayar tsitini, mapur mur tsitini toh dar di ahyantiwa toh anti dar hapir toh eni kulini tidar hapir ani oh bayan ti dar tsitini ka hau gazja-gazja akure kutarri. Anti san kilba anti dar tira akaja zihupi zisodiya si akwa kibaku wa anti aka han nir madu karami madu karami eni kulini-hani jani nir tubaku nir ba daneil kuma janbwa nir whuntahu toh akwa shikharkir yeh hakimi adai toh eni kulim mera ka fodu kulini ba tufu nam tida bara kadivi akwa kupur bula <hesitation> toh dama alnihi tiga wul kalini hani gaskiya mapir adi apir nim tum nir kibaku tara hyatii kalini ahani wa, puti kuhir mur ahya ata ya jau amma kdini hani jinam ah jimam <hesitation> kashim tara lusi aka sas dama zabara apir ziyeh kaji yatatamur apur kamur puti nir nir emirate mur toh amma harba kulini wasari ada luka adiasi wa adialuka adiya siwa so ba har kulini tiginam <hesitation> tiginam <hesitation> professor babagana zulhum tara suwa hitsi toh eni kalini hani klthir nam tija yan kuli ahani jidai za ketir ni amma pir nir local government kaka shiyar ni zidigya ketir nam chekekeh wa eni akwa local government maji mur akwa damboa ma sinam tija na ana kubaku kidu. Sinam the na ana damboa han so dumin kanyar mur ni <hesitation> murni yar gyarn koma ana hyel mai apir yara nuweh apir nir kabila mapir yarni kulini hani yaradiya yar ka dufu sosai nam kura yaradi kamizi ka jimerch ka yar kigiba si akwa tsan deh. Tibur nir siyasa kalini ahani mapir yarda wula ah eni kulini hani da jiyana wa, yarni yar shan ma yara hapir kibatai pdp mai yaranu pdp mai yamnu apc wa so soboda haka amma tum ti zullum tara sinkulini ahani aka dinar ni zikurti transform apc akwa nyar mur aka dina tizi hapir doleh semapir muni apc so ashina atabar kar ni kuma di kudi puti eni kalini <hesitation> masara tanapir akwa tsa mur dazzdir kema yar nit oh dar halar naa apir daryeh eni kulini hani ti governor tara appoint tidar mai mapir kanir zabeh, toh daradi kadar putizi wa amma kulini ahani nim tam tan kur ndilhau tini yara nzi lapiya, toh eni kudini kubatur yar, yar ni kwata kwata yara bara apir kayar lika ji apir ah enini yar chuhu ana deh tira kegisu yauwa koja chuheh kogaya mi agaya shirheh aka dinaryeh ahir da bara amma yarni yaradi ya bara si aka eniyari weh toh giwula weni harma npa tara hyati atakera pir-ah eni kulini hani jinam <hesitation> ba maina wadai tara hahpir shiaka silaka akwa kibaku diya npa anwa-ah hiyati ti tara ti tara wula ni diya di toh eni kulini affect bwarmur sosai sosai so eni tara siaka sini har ndi suwa fati kwayiyar akwa 2014. Tin tara suwa fati kwayiyar ashina kusan dari-side tiri tara fati kwayiyar ni har ba ashina nda puti lakum, lakum kuma aka pri lakum kuma aka hur, lakum aka kasuwa, lakum kuma gingla apir dara tara akwa dar akwa akwa abiya kadar nuhah nzai kadar ya makaranta kadar mur aka dar akwa kasan waje shan eni yar ni hawi anti eni kulinihani yarde yargin kebaku ni yerra nji ka hyelyar ivamai kulini hani akwa aji state yar mur ni ndnam aka nya dukwu apa kibaku adiwa kuma nam aka adini tiya pir-ah eni kidini hani kaka dini han ani banda kibaku. Yar daga musilim sai christain kuma akwan nda ni yara jiyar lapiya amma yar kam yarabara wa akwa chiyan di wa kwa to kwata gara bara sa aka ndiwa yar yarabara sa akwa chiyan di wa kwata kwata yara bara sa aka ndiwa yar ni yara bar aka yar njin yar nir kir yar amma eni kulini-hani tunda yar kurti rubwai letter apir-ah eni kulini-ahani yambara ka yar sibati khir yar. Yar tso aji akwa karkashin shehu borno wen toh sini ada mwarri aka hankal <hesitation> madar wula dara nayar amma jinam shehu ma tsu ji wula kulini ahani diya, zabara ma kayar sibaweh because zahapir kwopar budur ni kaka kwapa nam tiyara puti nir local government kaka nirshi miryarri. Shan nda siakhir ana dar banda nir mmc shan nda siakhir anadar <hesitation> because coni ani yir head ani nir kuhi kurni. Antieni yarada bara anti yarda ya apir kayar sigile tunda yarkurti wala dinar yar adia putiyi wa ddeh seka hankal anisiham tiyar da bara kullini-ahani so yar kibaku za sikiya yarni, yar liya ti aka dinar yar tsansa mai, yani, yaradi a kegi wa kuma ka sur dufu mapir gahah eni ndini ahsinyira kayar puti san fosai apanda yarde yara nji burti apanda yar a jiyar aka sinam tara puteh ko kullini mwala aka sal ko kulini zir jiye zabara kayih puti yanchiniyar fiya bara mai jabara kaziji akwa foir kashin akuiji majara kaji akuiji kowa kazijin nir tamtam kurni aka kiltir khirni so ashina magir ciba zinam tigyai ma kudini zaka khirni ndinda zina. Zaye za liba aka khirni ant yar kiyatizi ahani so ahaka tiya wulni mur kibaku yar ni yar kibaku dama tuna yara bara eri sini wa so ani sinam tidi nya bayan tidisi so yarni yaraka khimar yarka. Yarka khimar kuma yakayasi aka dinar yarn am tiyaradu putisu aka khir yarni, yarni yarndiye yakhigi wa. Akwa yar kibaku ndihaneh apir-ah eniji yi yi la zy ko apir tinda hah lazy akwa tumachi i yaradi yaradi butu apanda wa yaraka dinar yarn am tiya eyesu yarta barasa nam ti-ah nam aleh sinayar nam ni kasuwa nam asiyanayar nir suwa tinya kosa’a ham wa ani bayani nam tiya khir.